نفت-ءءنفتح ح التلاجة ونجيب صبون سايل وليفا ونطلع كل رف من التلاجة عشان ننضفه ونخسله بالمية ونشتفه وبعد كده ننشفه بعد كده نخسل التلاجة من جوا بالصوون السايل والليفا وبعد كده نجيب الفرطة ننضف بها نمسح الصبون السايل